<hesitation> ase ensemo ya enyoni, eee ekero egooo kwagacha egeswa, iga ekorigi oboundi oboundi boo i- igo ekogenda yareta ekemo, yakorekania yakorekania yasisa, yarenda, yareta nabo ekoooo te terikobwatisiwaaa ere iga ase eng'encho chikobaaa epea, nabo chikogenda chiatema eyemo yagenda yarigia ase ekorigi korwa na, egento eke egeswa, egeswe eke iga ekoooo rosiwa, na egento ekemo kere eyuniform egere, ekere egocha, neba botuko, nabo ekomanya ng'aki, e- enyomba yaito iga ekororekana iga, ee egeswa eki kiaye gekogera, kera enyoni nebwate enchera ekorosia egeswa. <hesitation> buna bono ekeeee eyeeee echi chinyoni echi chinde buna ebibaki, biri bikoroseria ebite, rakiniiii echi chinde chinke echi buna ge ge ekeyundi, buna egesibi, <hesitation> rikorobo, echi ebi ebikorosia, egento, omonu orochi nse, ekero embura egotwa, <hesitation> tekorori omonu oo omo ege egeswa kerori omonu igoro, igeeee ige embura egotwa ekero yai kiabekire amo yayabekire amagena tachi gotwerwa gekogera agotwera ekero ekorarera. Takooooba bichu takobarende amage, tae tae tagoturageka, ekera ne aro ama ma amagena ayaye ngotaka are atwara riberera, bono, egento eke rasima gesonwe egegege geswe eke kiaye kegosonwa amo amo ang'e ang'e ang'e ang'e ang'e ang'e <hesitation> nomanyete na ebinto ebi buna amasabo yaaaa ya chibando, <hesitation> ebitonto ebi biakabeire roche kare, nabibiii gose sasa at giatstandora, kiacha kiaaa gigi giatumia kooosona, yasona yasona na ee eywo ende yaye eye chigokonyana, nero yayeretera. Bono egere amagena abo ekero agocha koba imabwo abwo eh bono echikoba naende ekero ya engaki yechibando ekero echigochi koba, echikorosia egesu eki ang'e na ase endagera egotoka, na ase amache aratoke gekogera <hesitation> buna bonoooo chinyoni echi, ekeroooo chigoika engaki ya omogaso <hesitation> nkogenda chira ase atambe korigia amache mato abanto bange mbakagereti ng'a enyoni nenywa amache, nkonywere. Na ase omogondo osimikire endagera gete iga gose buna bono osimeke chinsaga mogondo, noo ekorusia endagera eria, yaretera <hesitation> amage onye yanyorire amage, igekogera amage, era ataikwerageria aiga ekoreterwa mbaka kaaaa asokire atigwe, igekogera nyoni terikogonkia igaaa iga ekoreta endagera eye tayare. Goetera eye tokorosi intwe mwanyabanto noo chikoragera korwa ase tore, bono igo enyoni iga ere eng'aini iga ekoragera korwa ase mwanyabanto ase eng'encho ero terikorosi ndagera ende yaye ande kando iga ekooo iga ekotegemea omonto oko karosirie eaa aremire, nere egotang'ana komanya naende yagesa mapema egere kwamanya ng'a nonye naye endagera yago yabeire, iga enyoni na egento ekeng'aini.